ഫ്രിദയ് പന്ന ഗനേ വന്ജി ഇദ്ദ ദ ഫീലിന്ഗ് ബര്ക്പുന്ദു। പുര ഇദ്ദ മല്ല കരന പന്ദ, ഫ്രിദയ് ദ ബക്ക സതുര്ദയ് ബര്ക്പിനി। സതുര്ദയ് നന്കു ഓഫ്ഫിചേ കേ പുര രജ് ജേപ്പുന്ദു। ജോകേ ലേഗേ സ്കൂല് ഇദ്ദ രജ് ജേപ്പുന്ദു। ഓവ് യേന്നിദേ ഫ്രിദയ് വന്ജി ലസ്ത് വോര്കിന്ഗ് ദയ് അക്പുന്ദേത। ഇത്ത ഫീലിന്ഗേ വന്ജി ബേഥേ കോര്ക്പുന്ദു। പുര കേല്സല ലിഘ്ത് ഉപ്പുന്ദു। ഭക്ക ദദ പന്ദ, ഫ്രിദയ് കേല്സ അദ്ദു। ഭ്യേ അദു ഓല്ല ഥിര്ഗരേ പോലി। പര്ത്യ് മല് പരേ പോലി। ഇജ്ജിന്ദ മല്ല് ഇദ്ദ പോലി। ജോകേ ലേഗേ ഫമില്യ് കേ ഥിര്ഗരേ ലേതന് പോലി। അന്ഛേ നേ കേല്സ അദ്ദു ഓഫ്ഫിചേ ഇദ്ദ ല। കേല്സ വന്തേ ലിഘ്ത് ഉപ്പുന്ദു। അത്ത ദല ബന്ഗുദു ബരുദ വന്ദി ഇദ്ജി। മസ്തു ദല ഇമ്പോര്തന്ത് കേല്സല വന്തേ മുഗിഥു ഇദ്ദു। ലിഘ്ത് ഉപ്തന കേല്സ മന്ദേ ഇദ്ദ ഇദ്ദ ഉദലി।